Alen ng'alekap ingwekii koo ngiput kuu isochoo akinde maa iyoo koo imache ikarangen neiyame pesyonoe, koo ikarangan kitikinii ikonor kitikin, kokaronii koo inyile ikaronganii koo kotepchei petusyek aeng kityo masiree petusyek somokii koo kakoyait koo ikanye koek petusyek aeng kityok.